Taran si ku'naj 'ngo chunj ahiu cha chun ni'in ne', 'ngoj bin nato, na'bi, chukui'i, pera nej, koko nej, na'bi hiu nej, na'hui tsi nej, 'ngo manku nej, 'ngo manzana nej, taran ta bin si ni'in ne'.